Petut ap karoni ana kaechat karooni <noise> achame achop chaiki. Ko chaiki achame aamda kimyet nepoto ingweek. Alalanyi ingweki, akalalany kimyeti, koamitugi chotok koamitwogik, chekararanen cheteche porta, amitwogik che ngiami akiwe kasit. Imuchi iai kasit komie menyaluli, amitwogik chotok chepo kimnatet, chetese kimnatet eng porta. Che konin iai kasisyek chechang ngitau iam tukuk che kimen eng karoon.